Chan sen nd'a pinta sen ña na rugunda sango escoba la tsajon <noise> ts'oxe yen nche xon jan ye chuthi chjon chuengu kuxa xejan yen ya me nchexin <noise> yeña na ya manda xua tsina pinturana ko brocha na ya nda nch'e ya pinta sinda ngusi ya o nisu escalera ng'e me choꞌa ntha pinta tan nui nunthe la ya mi silla runda escalera rala dunda para nui sitaꞌa tsai tsjee colo thi colo xraꞌna sine o niso katse o niso nisu yuba ng'e colo sena ya tse colo ya brocha ya me choꞌa sintha pinta rugunda y vece ni vece sasuthe la ya mi suchon thi isuen pinta. <noise>